I love I like eating in ley morning I like to eat my rice because i’m a typical liberia man if I eat rice a give me more energy to do my daily work.